Ayllun p'achankunaqa rantisqa kamallaña kunanqa sintétiko plástikamanta kama, mana kanñachu kay alpaca, oveja paqucha antiguo timpu karqan pura bayeta tihisqa.